Silmipimestäv valgus. Tä heränes. Sainaq tä ümbre, lagi, põrmand, tä ei olõq mitte midägi säänest kunagi nännüq. Kiä tä om? Koh tä om? Tä ei tiiäq. Kõik, midä tä näge, om akõn, kost paistus päiv ja uss. Kohe tuu uss külh vii? Ei tiiäq.